Okay, mang sikei a dang, ate buk dang ni ri nat, nau a silau, <noise> ta nem ke, pasin i osongon. Numai a nat tapus, ku ol ta osongon an ti tan ang kute nat lik. Ku osongon, ku kokuai aro, <noise> ku kokuai ni ku nat lava na ku osongon using a pasin i osongon, pasin i akeke, ku osongon bile gulang tari aina man kute liklik na kula pasal aliu na kul kin tus na mang nat, mang kavulik, nesuge kate asereai ni maiten. Maiten kate serei ti wak a wak bilangang, au kana lain ke aina ang kila buat ve sula, naip na vut na cross bow au kila so iam using asa, kute buk aina na kute boro i buat aro nei selen. A nau akorong atela experience a nem ke, na maiten katela buat akorong singig na kag la nasai nia na tukulina ate dang niri nat tapus ti ri longong ta ki using a lau ro. Osongon parik kate mang sikei a nem we ku gulang ta kavulik ti manganu, parik kapa ta nem ta ku gulang ta kande ti manganu, parik kapa ta nem ta ku gulang ta vubu ti manganu, parik kapa ta nem ta ku gulang ta tambu meri ti manganu, kate tambu. Ku mas taraim ta ku osongon akorong a aina Nei selen na ka boro i mang sikei pulakai ta ki buat a kime so iam ta sula, na kime tangai iam ta naip, na kime saka bilan anim. Kalaro, nau ate buk dang nimi ri nat <noise> nei dang ke ta, tan ang ku buk aina, ku buk ia nei selen. A selen ro kate sereai ni lau ro na mika using a pasin kastam singira ri lovongai ta karata ol ta buk palau ani aina anti me using ni kana pukun palau parik, ku mas using akorong a lau ro bileke ta ku aisinong a mani, using parik ta manganu ka so iam ta sula or ka marala anim nei tan ke. Ku mas taraim ta ku wuak akorong kam poi wuak. Ku wuak, wuak, wuak mete lu nap akorong ti aina ka tun, tun, tun, tun tatam na wuak kam poe wuak bile ta ku sapal, ku nga lengai ngavia, ku sukal ngavia, ku ngal kam gaten, ku ka puang, puang, puang, puang le kunla suluk ia, ku lamut ia le ku sukal kam gaten kakau o kam blok bile using ti kam la ol, aina ang vanang kala buk iam using kute tauia ta mamain ta nem duk using ti tan ke, a ri aina kite buk a tauia using ti kari sinong akorong singim, numai a tawan na kite luk akorong using man ki osongon iam, numai a anutuman woe kute boro i nem Nesuge nganing lakak ate boro i nap ti tawan ang, a aina ang kanla interest tatam using kute boro i interest, kute boro i mang sikei a nem bileke ta kakau, niu na wua na sia na lu ro kain nem bileke asuang a lu kate mang sikei a important nem. Ku atung tapai ni kam lu le ku tokon ni kam garten na kula songo alak a aina so ri aina tapus, ari nat tapus nei tan ke, mi ka mas sinong aro na mika longong aro na dang ke using vai asereai ni maiten ta tara kate angso ta sula, na tara kate ang tangai ta naip, na tara kate wak a mang wak, ang so ta iat, ang lipunuk o kain nem bileke kate buat nei kara siksikei a community, using ti nem ke palau, aina. Aina kate mang sikei a nem woe kate vil punuk nira so nike vang, nike taraka ol aro na taraka wuak akorong ri wuak nei tan ke. Taraka ol ta sai ol palau i abis ni maiten, so <hesitation> tan ke taraka de aro, tun aro tuman, tun aro na ri nat, tun aro na ri kavulik, longong aro na nana na papa, longong a vubu, longong a kam kande, longong a sansivaim, longong a kam poroman. Man ka dang iam ta sa, using palau ia using nia vanang kate mang sikei a anutuman woe ka pakangani nim. Nesuge tara kate de ni To ka ro, sinong ro ka buat, ate boro inap ti maiten ka buat using tara kate usiusing akorong a dang ang. So nike vang, <noise> nau ane akorong, ate de ni kain nem ke ta kate singak <hesitation> ti mang poi nat ki <noise> pasal palau pulakai na ku palak palau nei area ti mang vap, ate piras ni de ni kain rede bile using nia kate asereai ni problem na kula pasal alak, kunla ol ol vuk ve nat ang or aina ang. Nesuge kulate buk musik na aina ang. Kula ol ol ve nia, tapasuk kula ol kuvul nang venia nap ti kala tokon a tiawa. Tiawa kala buat kanat, a tauna i nat ang kala sui ia, au woang, kam tiawa leoi? A kag tiawa nang ta nat ang, ta alis iau ta tiawa ke. Ing? Okay! Nike kala salak le kag naip aka pasal pasal a na buat a na til a nat ang. Nesuge vang, a kate story using a nem ang kate asereai ni maiten so kanla asereai ni maiten. Au, nau ala tun bilangang, ate akus ta akus ke using ti kanan sarai bilangang ta tara ri nat i lovongai tarate vap singak, au taraka mas sinong aro na taraka abis using a path we kate malangas, parik ta path i vong. Taraka luksuai ni vong ang eke nei patura. Au, nei tan ke ate piras ni taka bil asingak, taka mas bil aro, ate piras ni bil asingak. Sinong ve tamam na ri nam, tuvum au kam san sivanim na mi ka angradangeai aro ta dang ke using, anti kara luk ni to ro na maramarak nei tan ke. Au, nau akorong ate tun apoi lau ang ta parik kapa te ro using, tan ang kula akeke na kavulik ang le ku nakai pok na woang ta naip, aule ku pait pok. Kute pait bat kam bil asingak ti kana kavulik. Sikei neke vang, ku using aro na dang ke anti kan an sarai bilangang val anutun, val kita asinong ira ti karan sarai anutuman, a tarakan to ro na tara maramarak nei tan ke. <noise> Nau akorong, parik ate buk de ni kain lau ang using ate la siang nei lau singak bilangang lekabang le si tan ang ate nat tapus nap neke akala tutung na kain lau ang alak kulina. So ri nat tapus mika longong aro na dang ke vali siksikei a rina e lovongai anti kara ro, tara using a lau ro. Nau ate boro i buk ni tara ol nei lau singak, ang tangai sa pulukai, ate piras ni angtangai, ate piras ni ang so ta sula, ate piras ni poi rede bilangang woiang kame buat singira. So ti tan ke vanang ate buk ni tara mas ro Using akuskus ke kate pasal using palau a nem ke, akeke aina, asereai maiten nei community, nang vali aina palau. Tara akorong ri nat, taka mas nap na tara using na lau ro nei tan ke, val dang lava palau kate bilangang. Val vo asinong nira i antok ta kuo buk a nem, ku nok nok o ku susui. Susui akorong na nia ka lis iam ta answer ta ka ainak o parik, bile vang. Ri nat tapus, mi ka ol, mi ka nas a selen ti kara liu nei tan ke. <noise> <hesitation> respect ni ri nana, vubu, papa, tambu o kain nem bile, respect ri taum tuman pok, respect ni kam kakai tuman pok, respect ni kam sansivanim, respect ni kam poroman. Mamaila, nem ke na mamaila, mamaila aro. Nau atepa les ni suai nau varas, nau varas. Taraka de aro ta nau varas katela kitmat singira eke e lovongai o dang ke vanang kate kate dang tari lovongai. Ate buk ni ka sarai ro palau a dang o lau. Lau ka mas ro nei tan ke so ate buk, so ate buk ni Poe tan aungos, takan liu aliu vali <noise> ke mang vuk tan, mang po matas, na taraka kinle aro na lau ke, na kag gai, na kag gai, na kate mang sikai na nem woe ka vil asingak ira. Taka boro i angtunganan aro nei community, taka boro i ang tunganan aro nei kara siksikei a ward, taka boro i angtunganan aro eke vali kara poi rina lava, bile keviang or nei province. Kate bilei vanang. Kara poi sukal aro. Ate piras ni taraka me suai ol kati ni vil maiten palau ta kuli songo palau ni kavulik ti manganu, na tuvuna i manganu, na tambu ti manganu, o aina ti manganu. Kala nap. Laulauan singak. Taraka using a lau ti lupun tuvura. Tan ang kite buk aina, <noise> ki pasal nap nei hauskuk na kin antok ta kag nat, kag nat, kate buk aina bileke, le na ki tak le ia na kin alis ia akorong ti nat. Kate lau i aino, kate pasin kastam. <noise> so nike, man taka sai buk using ni tan ke, tan ke vanang man taka liu putuk, tarakan sabonai ni maiten. Taka te boro inap ti tara kan ro. Boro, tarala ol ve maiten. Ki buat, ki so ira ta vut, ki so ira ta naip, ki <hesitation> katapel ira ta sula, poi nem bilang aungos. Tara relax, tara late ol, taratala enjoy aungos a poi nem ang enei community bilang na nike vang, nau akorong ate outim ni poi nem ke vali mobile ke ta taraka mas stop, ta ka kamus. Na taka tak pok a mamaila ane singira. Tara ka ol si ol kati ani nau varas, nau varas, ni kara wan lain or kara poi vap ingising pulukai. E, tara kate sikei palau, parik tarapa angpepetekai. Tukulina, dang ke vanang kate bilangang. Ate akus, ate akus ta lau ke using tara kamus ta tokon ni rikek bilangang <noise> <hesitation> tan ke vanang kalate bilangang. A story ke kala vunga, akukus ke kala vunga. Ate buk vanang ni tarala using a dang ke. Dang ke tiri lukun tuvura, ku buk aina, songo akorong ia nei selen. Asinong a moni, asinong a samui, using asa kate bilangang vanang. Ate boro i mang tan ti kara gulang pulakai nei tan ke, kate boro. Au, nau akorong a silau, a kate buk ta tara ka me singong na taka me longong kuvul pok a dang ke, using an ti kara sarai bilangang ta tara kate anutuman, using a aina kate bilangang ta kate asereai nira puk anti karan sarai duk, ari vap. Bilangang ta respect niri aina, taka mamaila, mamaila, mamaila niri aina using ri aina kita asereai ni tataot i kara vap o bilei vang. Au, a nau akorong alate buk ta kain lau ang kala nap. Kala nap tai nei ri community, na nei ri mete lu siksikei na nei ward na nei kara po siva aungos. Taka stop na kain rede ang woe tara kate nas ni buk nina ta tara akeke, e nia, nia vanang kate bilang. <noise> au, a tan ke, a pait kate nas ni tadut e rina ti ri aina palau using kite nas ni angpaulimai, kite nas ni angsasabonai le kila ang sosongo le kila pasal. Au man ki antok akorong a nana na papa, nesuge kate ro. Kate boro i nap ti mang sikei a maiten ka buat using kita antok aro palau. Ninia vanang kate bilangang. So ku buk nas ni dang ke, nambang nia kate bilangang. Ku longong aro palau na dang ke na ku usiusing ia sing danguan kun sarai val dang ang woe kara bubu aina aino kita antok tatana. Kuo nas ta ku buk aina ku pasal nap nei hausuk ti anu tuman, kun songo ia, <hesitation> <noise> na ri nat tapus, ari kavulik kita asereai ni maiten. Ta ka respect, ta ka mamaila bile. A dang ke vanang kate bilangang. Au, a tu pait kapa parik ka nas ni buat palau ti ri aina, nau akorong natela de nina nei tan ke using kalate fulfill akorong singira. Au sa woe tara ta wuak ia tara taraim ta tara mamaila ta kala nap akorong. <hesitation> <noise> si woe kate sarai, kate neighbour o kate kain rede bilege, tara ka dual ta ol aro ve dia, using nau akorong alate les ni lau singak. Nau akorong kite nas ni buat bile vali kag lu, a ri vap, ate tun. Example o piksa o akanangai kata la sarai mete kag lu akorong, ta kite buat, kite akeke iem, bilangang a nau ate tun bilangang ta tarala nap using nau ate tun ia, ala nasai akorong mete kag takaman akorong ta io, kate singak. Bilangang na <noise> taraka tun, <noise> na taraka kinlai, using a maiten ang kate maiten vanang iri aina. Ri aina kite vap ti vil asingak nira ta mamain ta tan aungos na ta angtangai, ta angraung, bilege vang, o nia vanang kala bilangang. <noise> <hesitation> nau ate boro i mang dang ti dang. <hesitation> Story ke kala vunga, <noise> <hesitation> tarala malolo bilang. <hesitation> Sa woe kate sarai, taraka respect, taraka mamaila pa using a sa nia vanang kala sarai singak. Kanla asereai ni antangai o kain nem bileie, mun nei uten ni police, mun pulukai, sang pulukai nei rina o wuak lu nei uten using a maiten i ri aina palau na tara ka mela singak. Au, a, ate sokotuk vanang ta tara vanang ri lovongai, tara la nap o a dang i rina vanang kate bileie ta tara kala stop using a sa woe tarakate wuak ia, tara akorong anti sunguk pok ia. Taka me karabus marai aina, tara kame kot marai aina, tara ka me angradangeai kapa pulakai marai aina, tara ka me ol ve mang aina pulukai bileie. Nesuge kara aina kanla marala, au, kanla sarai maiten. Nau atela tun ia le ti poisa na matas, kamela pasal, pasal nap nike, nau ke akorong atela tun. Kala tan vunga kala manmanuai lik, kala te boro tuman i asungai i maiten, maiten i aina, maiten, maiten kala pasal, pasal, kala mela sarai ti tan ke nia na maiten kate ol lakak using asa, ti dang ke, tab mamaila ni ri vap ti mamain ta tan aungos. So nia vanang, kate bilangang. Taka mas mamaila <noise> <hesitation> au, a Respect niri aina ka pasal tung ti kara ol anti karan buat pok ti to ro bilangang val lukun tuvura kite respect, kite sinong kuvul, kite ang sang nei kari poi rangama, kite angsasagiai ta pok, kite ol kuvul au kari poi aina kite kun ang sang, kite kun ol kuvul, kite angsasagiai, kite angsasagiai ta tovo pelek, a dang ti ri vap aino. Ku mas asiang na pok nei pelek na kute pasal aut or kute pasal tin sangu ni mang tungam nei tan aino. Au a maiten kate boro i nap ti ka buat. Nang palau kala bilangang.